Nu anua sah mbēē yiga kɔ m’i-a é m’daa dam nɔ dum m’ye mue bu. Sor ā lɔ̄ɔ̄n dum ámeh ma ā, ādoo kɔ, meh m’yiga sah kɔ m’ i-a lé. E’lōōn bi sii tɔɔn ni’a, ōō dāb āā kēn sah meh ō i-a’e. Sor alɛ gbi ledogo sah mue bu ālo, a’mue kɔ meh dum ē a le bu neh alē me’a sunia, é kere abēē kii é ké éé, ā mue dɔɔna nwii-nweewa sah ku’e, sah ee nyorne lō nwii-neewa, sah ye dum naa nia’e, é kɔ nee neh lo nwii-neewa kɔ meh akii. Meh ye dum, kēn ā tɔɔn dum doo meh naa ye nia’e. Ē lō’a ere baa, dum é mdaghi sah mue bu mdaa dam sah m’bēē yiga sah kɔ meh m’i-a ye. Nɔ kēn ā lɔ̄ɔn dum dō neh kēn asitam dō neh kēn ā si tɔ-bari dō; sah alu ā gbi ē kaana dogo ye mme bu. Mda bee kɔ, kɔ lōō ina sor, é mda m̄ i-a dam, bari adɔn kaana duon, āle bu, adɔn m’naa dam sah neh mda. Éé dam é were meh lōō bu dɛdɛ̄n si dēē. Si dēē maa kɔ é nu akii lōō, so, nu m’da bēē mue lōō mda dam Sah m’yiga bēē lōō kɔ m̄ i-a ē nɔ kɔ naa le yɛɛ pya āā ɔn s ɔn, e’a naa le yɛɛ pya āā āāra naah kuma nyordee sah wēē yup nu or kɔ meh alē yɛɛ pya biu é u kiiki tɔ pya kawa sah wēē bāā bün. Meh alu nēē é a’wēē āā kēn kɔ ale’e tɔga’e sah si ēē nɔ batam. Sor ā wee ere taa kɔ é nɔ batam lō kō ānaa kāā zia, adābe ere nu alɛ é temaloo é inyor-éé sah ā su’e de’a nu. Ā dōō kɔ meh m’ere nyie kɔ m’ i-a’e sah alɛ lu na dam. Ēē nua alɛ mue lō m’da sah kɔ alu’e mda Meh bgobnēē é ii’e naa lē sah i gbaa kɔ mda yiga kɔ mna i-a’e. So, sor mda meh kɔ’a kɔ m’i-a, ale kɔ ale ii meh, i gbaa sah kɔ zii mme sah küüni. Sor pa kɔ sah, ālu ā si tɔ lóó pya mdaa nēē, sah ā ko wa neh ko bu ye ee lōō wa nwii. Pyw mdaanēē ba kɔ ye nah kɔ asi wéé bib wa nwii whether ee i-a or anaa ē i-a. Lo ā kɔ anaa i-a meh naa kuu é alabà. Sah nyawō ama, mnaa dam, ā gbi nu alu wereloo, sah igbaa sah le mmeh-ne ni-ēē. I āā bēbē, i āā kānā. I kɔ zii mue sah neh zii. Lō ā erenu é ébēē lu taaghān. Sah ō tɛɛn akwo kii loo dam ō i-a, ō kumaloo kēn sah ō kɔ neh ō dam kɔ nnaa dam, alōō akwɔ kii kēn ō’le. Nyorne bēē wo, meh ō āalōō kii meh neh, i gbaa le Lo àlè dam é àà unere loo, é kɔ ā neh kɔ, mdaa wa, maa aaralōō ē akwo é m’bee tɛɛn sah a’neh nyor kɔ m’bēē mue sah m’ii, mwh ɔɔ na wa